La prima cosa chi facissi è livari la spina p'evitari mali surprisi cu l'elettricità. Poi lu sbacantassi di tuttu chiddu chi cunteni. Poi pigghiassi na mappina e, cu qualchi produttu di pulizìa, accuminciassi a puliziari tuttu lu frigiderri. Finutu lu travagghiu, mittisi arreri tuttu lu manciari dintra e mittissi arreri la spina.